Xa ndewanu inileta xana nxu kuetiunu <hesitation> ndida <hesitation> nxulapiz diñun xana diñun ña xa kiwixí te xa nxu xetiunu, nxu ndonuñunu ndida xa tiyotununu, tiyotununu nxu nxu kuñinu o ña xi xetiunu ñunu ñu o ña xeni nu o ña xetiunu xa tiyido tnuninu naxu ñuniñu nxu kuxi.